Deh :eh 'dhu-a zorn :we-eh 'jeh-', zorn 'we-eh 'jeh, zorn 'we-eh-a klehkpeh eh no zorn :we-eh: 'jeh, nyorsoa no-a :febeh' :ne-a 'de :on di :an po nyorsoa-a zio' 'we-eh 'jeh 'o, jorwor: deh :eh 'dhu-a 'we-eh 'jeh-' eh-: 'dhu deh :on se-a 'sor 'de :en mu-a 'dlu bo eh-: no 'weh-eh 'jeh, <hesitation> eh 'be 'kpa ti :a 'ye-dih- 'kle :yee' :a mu gwehn 'zorn deh+-dih, :yee' :ka :a mu-a gwehn 'zorn 'de gwle 'gblu-dih on, nyor :or 'ye-a :za-dih or se :ne, nyor-kpalu :due or-: 'yle :or 'kpa 'o 'nior :or :za 'de 'on mor-: 'dekorn: 'an-a' 'yu-: :a on, :yee' zorn :we-eh :dao' :mor nyor-kpalu: :dao' or se 'o :ne :dee, :yee' 'on mor-: 'dekorn: 'an-a' 'yu-: :yee' :a 'meh-', :yee' eh no zorn :we-eh 'jeh 'do 'on bo zorn :we-eh :dao', :yee' :ka 'on 'wluh-a 'de 'de 'on yi-a' 'de :yee' 'mona:-a no 'on 'an po nyorsoa-a' 'nyne ya, :yee' eh no zorn 'we-eh 'jeh. Eh kpor+-a 'sororn' :ne :neheh', 'on :ne :daa :dha :daa, 'on 'de-di' :boi'-a klehkpeh :on :ne-a 'de 'kwi 'ble <hesitation> on 'mani: 'an dhih bo, 'an pobo-a 'suh, mor 'on se-eh 'sor, 'an 'de-di' 'da 'on 'weh, or 'da yi :dhlubor' 'o 'on mu-a, 'an 'de-di' or-: mor-: :a no-a 'bei' :yee' or 'da 'on 'weh, or dbo :koo: 'i or dbo 'chlan 'i, or dhen en klehkpeh, eh no zorn :we-eh 'jeh 'do 'an bo because deh+ :daa en no :porluh 'ma-dih-deh:+ 'do 'on bo :yee' eh no zorn :we-eh 'jeh 'do 'on bo, so 'ka zorn :we-eh 'jeh-a ne deh :on se 'sor :mor :on 'ye-eh 'de :bhoelie' 'ka 'di :yee' eh :mor zorn :we-eh 'jeh 'o, :kaa zorn :we-eh 'jeh-a ne.